طبعمي <noise> المفضل هو المندي خصوصا <hesitation> لذتة وطعمه مرة حلو، <hesitation> وهو <hesitation> تحضيرة بالتتبيلة، بالدجاج ،باللحم، <hesitation> بس بيكون حلو بالدجاج مرة مرة حلو، ما بيكون حلو باللحم.